Ki ipin te mi wong achem pa̱ neɗing ka minti isem neɗing a ma̱n pa̱ tukun ka̱kul pa̱ iga ngga aduwa aduwa pa te i ɓan na acham pa̱ tukun dakdak te mi wong kang awalang te i chu iga aduwa te iya̱m va̱ mi nəm ka̱ ta te unəm uga nyar aduwa wa ya onəm va̱ i yar aduwa ta atakada na ya vəng va̱ uzi kung ka̱shishe na nyam atak va̱ mi nəm nkung ko ki ilum va̱ ta uvi kung nkung ta te uzi kan ipipir ma dakdak ka yada va̱ aruhu aponzinan a bi ka̱ na nvəng va̱ mi gba̱l ka kan pipir te awalang na mi na ka̱kul onəm va̱ ka nɗaktak a ɗom nəm chal uponzhinan ozo ka pəpal unvəng va̱ mi gba̱l ka̱ ngga nɗaktak ta te, uzi na awalang unəm ro uvəng va̱ iga ka nɗaktak ta ka ɗəngchi ka̱ mpyal inan. Mi gba̱l mi fa te mi le nzhi mi ɓa nzhi ɗom te iya ka ram acham pa̱ kpəɗing te na mi sake mi nəm apir aduwa ta ka̱ɗiɗi mi yar aga ashe nzhi mi va̱ mi nəm ku cha mi ko ovan mi ka̱kul ko nza̱ ipin nggo te i nəm wanta na. Acham pa̱ kpəɗing i la̱p pa̱ ɗa̱p te i bi gwang i nəm aga ashe nzhi wantana kpa nvəng va̱ i gba̱l te mi fa te mi wor izər mi wor izər ka̱kul ngbar izər pa̱ na ngga atak inok mi wor izər nvəng va̱ mi fa ka̱ tak nwor izər te a iya̱m nri igi ipin i ya chit nro te a mi jum mma̱ng nsur te mi pak ivong ko mi ri ko te mi fa mi ga inok acham pa̱ fangshat ka arebi te nfa chit mi ga inok mi ga inok ta te i wong pa̱ i wong ka̱ tak inok te acham pa̱ zəng ka rebi mi ga mi le ka̱ tak inok acham pa̱ zəng ka rebi te nna te mi ri iya̱m nri iga alum nro te ma kal nkpang chit nro te chang te mi pək i ɓək mi gba̱l ka̱ nri iya̱m nri ta te mi ra mi jul ka̱pal aminti isem pa̱ shaɗing te mi wong ka̱ɗiɗi a ya pa acham pa̱ shaɗing aga rurum a nəm chit te i ɓan ngbar izər ka̱kul pa̱ na iga ka̱she inok iram i vəng va̱ na na ɓur á. Ka̱kul awalang mɓun iya̱m nro te mi ga nka̱p afi nro te mi ga nka̱p alumwa awalang va̱ mi ga mi le ka̱ nyin ta ka arurong. A yà pa i le kəlak te i ya acham pa̱ kpa̱ɗing i ɓa te mi wor izər va̱ngva̱ mi wor izər te iya̱m ri iga rurun iga ilum kenan anəm ata te mi ri va̱ mi ri iyam ri ta te mi təm mi fe nnap shetshet va̱ na ka̱ nzhi aredio wa to iya̱m iga nnap là ngga yi ra acham pa̱ kpa̱ɗing ka̱ re ɓ ka̱ shan pa̱ fanshat ka rebe ká̱ acham pa̱ nannə ka̱ re ɓa te aya pa̱ u ɓa ka̱ fe ga dau pa̱ na ka̱ re ɓa ikura cham pa̱ far zəntəng te <hesitation> wala va̱ta acha awa tagege garan dami chit ki lum va̱ta atak ife ta nka̱ ɗiɗi te mi wan te mi nəm wa nta na ka̱ di ngal lum iro te inok ya ka̱t te mi ga anyi ka̱ a ya pa̱ nwang i lum va̱ inok i yakat te n iwang ke pa̱ te ibal ka̱ nəm aduwa te iga yar adər ka̱kul pa̱ iga nyi iya̱m anyin va̱ ma ka̱ nəm nyam to te nna nbowk afi ka̱ ashe iram a iga nyin ka̱ nəm ucha ka̱ iga bowka uban sar i mak te i wong i təm ka̱ yi i wa nda. I jul ɗa̱p te i le i wong i bowk afi ta ka̱ɗi te alum i gan te i wong ka nyin i ɓu nzhi nva̱ng va̱ i ɓa nzhi te mi ɓa mi wor izər ka̱kul pa̱ na i ra i jul a ya pa i ra chit i jul te anungrurong i nəm te i wong i ga nkwap inok iga nzhi iya̱m ivəng va̱ na na ya ka̱ nzhi kang na ma ɓun chit ka̱t te mi ya ka̱ nkwap ozo mi ɓa ko. Wa ka̱ nzhi mi te a sunflower na ya i wap <hesitation> i ɓək ya ya kpa i wap <hesitation> nfəfit na ya nvəng va̱ na i suk te ige iya̱m ata te mi ya ka nkikyen ka arurong mi ɓun oza̱ mi ɓa mi pyang oza̱ mi nak te iya̱m va ta mi nəm har i ɓi ichu anungrurong ka̱ɗiɗi te a ya pa ma nəm iya̱m ri te acham kpa̱ɗing zowa afangshat te i təm nnəm adowa ko onəm mi te i <hesitation> ovan ka̱ walang ta̱ te ozi ga nɗyang aya̱m ka̱kul ilum amar a ya nəm.